Kotaq qa'beh wula en vez re' taqee' je' kotaq cosa ya ik'inaq cha entonces nak'uxumka re' wula re' sa ruxlam pan sa achii' niruye'em.